إحنا في ليبيا عندنا عدة عطلات، مثل عيد الأضحى، وعيد الفطر، وعيد العيد الوطني، وثورة سبعتاش فبراير، ويوم التحرير، وكل هذه ع- عطلات وطنية بيهتموا بها.